பலருக்கு கிளாசிக்கல் இசை நேர்த்தியான. நுட்பமான அமைதி மற்றும் அறிவார்ந்த தூண்டுதல். போன்ற உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையது. இது ஆடம்பர உணர்வைத் தூண்டும் சில சமயங்களில். சிக்கலான மெல்லிசைகள் மற்றும் செழுமையான. இசைவுகளுடன் பெரும்பாலும் கலையைப் படிப்பது. அல்லது உருவாக்குவது போன்ற கவனம் செலுத்தும். செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மேலும் இது. ஒரு செழுமையான வரலாற்றைக் கொண்ட காலமற்ற. கலை வடிவமாகக் காணப்படுகிறது இது பெரும்பாலும். பிரமாண்டமான கச்சேரி அரங்குகள் மற்றும் நேரடி. நிகழ்ச்சிகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.